Dudh ruyawui bo ice cream no kothok khe swlamwui mano. <noise> Amtwui hai ice cream no swnamna bagwui thalik kumun cocoa powder vanilla tei peanut butter nangnai. Thalik kumun no kepek khai sapikdi tei baki manwui dalogwui tai waisa kaham khe sapikdi. Aboni ulo o sapikjak manwui no freeze o tondi tei kwrak wngkhai o ice crean no chawui mano. Amtwui hai khe narikra kajubadam tei avocado ni bo ice cream swlamwui mano. Omo hai khe dudh rwyawui bo ice cream no kothokma khe swlamwui chai mano.